Takarara gruas oime moko, mopeti ikavi yaiporu teta oyeapo oi vae pe esa jokope omopuata, jare <noise> guirojirita material reta yaiporu ñaivae jaera ikavi kua takarara, esa yaiporuvi tata edificio rupi